Jakan ngunakú já jon hingió matillo dé, martillo dé ña oaxaca tindó ho kanindó iin dadendó yuyúnja ihá ná kué ihó jan tavanró nruyú já ná nakono ná tavanró nruyú xí.